Ny fomba fañahiva heña atao añaty hamborgera disa eky heña. Da asia episy zay tia teña da ahia fisapisaha boribory amizay nofa avy teo. Da endasy, ahia añaty lafôro da zay.